أتمنى أتحدث اللغة الفرنسية، لأنها لغة غنية بالثقافة والفنون، وتفتح لك أبواب جديدة للسفر والتواصل مع ناس من ثقافات مختلفة.